Ñanaru tembiu ani vae jaeguareta jae jokua yau yayapovaera yau mbaetiye yandequirei yau zo opaete vaereta y zo jaema kua ikavi yae ko yanderete peguara yayapovaera kua opaete kua jau jau va reta jare vae ñanareta ikavi yanderete peguara kua tembiu reta